لو أقدر أشهد حدث تاريخي، باختار بناء الأهرامات في مصر. أريد أشوف كيف قدروا يبنون هالتحفة العظيمة بدون تقنيات حديثة. أتخيل الجهد والتنظيم والمهارة اللي كانوا محتاجينها، وهذا يعلمنا دروس عن الصبر والإبداع. رؤية مثل هذا الحدث تعطيك إحساس بعظمة الإنسان وقدرته على الإنجاز مهما كانت الظروف..